Nare <hesitation> ni-ni-ni rakvea diza nare dezalora’ tiem nizgie abril, nu vezriab nizgie abril, mayo, junio, julio, agosto, chi desalo ra beuu galnal aa shila beuu ra ni beu de octubre la galnal bili bzalo octubre, diciembre, en noviembre, en febrero, enero rate ra beugi pur bïï rdiechi pur galnal ga rak chi, marzo ah chi galnda rak chi.